Ny aspiratera izany an dia fitaovana anakiray fanadiovana trano ihany izy an, mitovy amin'ny kofafa fa justa appareil hoentinao manadio trano izany an, trohan'ilay le fitaovana iny ilay fako rehetrarehetra na vovoka kely na bozaka kely na ny otran'izany an, dia voatrokany daholo dia tonga dia madio ny ao antrano rehefa mampiasa an'azy ianao